أصل الكون هو خلق، يعني هذا هو مكان الله عز وجل خلقه، يعني وأكيد سوى فيه شغلات، يعني و أشياء في أشياء نعرفها وأشياء ما نعرفها، ولحكمة حكمة يعني الله يعلمها، بس هو بالأخير خلق، يعني تم خلقه من قبل الله عز وجل.